طبعا أنا أكيد منحبش الخدمة اللي فيها عمل يدوي شاق أو ترتيب معين أو الخدمة اللي في المصانع والشغل الروتيني، نحس شوية من هواية أكتر منه خدمة لأن الهواية دي ما تحاول إن طريج إبداع فيها الشغل الروتيني مفيش تغيير، مشكلته كعمل عبارة عن عمل يدوي وخلاص.